<hesitation> hewan yang sa paling takut yang pertama pastinya tu ular ka! Ular! <hesitation> pernah juga ada semacam kejadian begitu to, jadi dulu sa ikut sa punya om ke hutan trus di pertengahan jalan, om sa punya om- ini de apa sambil kasih bersih-bersih hutan begitu mo bikin kebun to, jadi sambil de babat-babat hutan, trus de tidak lihat kalo ada ular. Ular ini ular khas skali di pulau biak. Namanya ular beknampu. Jadi ular ini de gigit itu, <hesitation> de apa totok kah apa kah itu tu bisanya bekerja <hesitation> satu menit saja. De punya bisa itu, de pu racun itu bekerja to. Nah, jadi sa pu om ini salah salah- sei. De salah lompat jadi, sudah ular gigit de pu kaki lansung. Jadi bisa itu bekerja didalam sa pu om itu, langsung mati tempat depan saya langsung. Nah langsung jadi itu jadi kaya trauma begitu sa takut to, jadi sa tidak bisa sama skali, lihat ular saja sa tra bisa lihat. Trus yang kedua, tidak tau ini mungkin sa phobia kapa sa phobia- skali. Jadi <laughs> sa paling takut itu, bunglon. <laughs> Bunglon tu hewan yang sa paling takut skali. Kenapa? Satu, de punya kulit itu kasar skali to de pu kulit kulit tu Tu kasar trus ada duri-duri lagi di de punya punggung, trus de pu kuku-kuku kaya panjang-panjang begitu. Panjang-panjang jadi, sa apa pernah naik di pohon matoa trus sa petik ini to buah matoa to baru sa petik buah matoa jadi sudah sa apa sampe di ujung dahan tiba-tiba <hesitation> bunglon ini de muncul to warna hijau lagi, baru besar, baru berduri-duri. Sudah, sa bikin lompat dari atas pohon itu turun sudah mo! Sa lompat langsung dari atas. Tra pikir panjang lagi. <laughs> nah, trus yang ketiga itu ada, yang lain juga dong anana yang lain mungkin dong tra tau dong tra takut- juga. Termasuk sa pu teman-teman yang lain juga dong tra takut. Tapi menurut sa ini ya sesuai sa pu kejadian jadi sa takut skali. Itu ayam! Ayam kalo bertelur. Nah karna sa pernah dapat cakar dari ayam. Itu sa pas ujan-ujan pulang dari teman pu rumah mo melintas ke sa pu rumah to, sa mo jalan ke sa pu rumah begini, ayam mungkin baru bertelur jadi barang de lompat keluar baru cakar ini, de cabik sa pu badan ini, de kasih luka-luka betul. Jadi dari kepala sampe kaki ini semua, barang de cakar semua.